ආහාර වේලක් <hesitation> වර්ණවත්ව <hesitation> සහ ආකර්ෂණීය හදාගන්නේ කොහොමද කතා කරද්දි <hesitation> ඒ ආහාර වේල තුළ අඩංගු <hesitation> ආහාර ද්‍රව්‍ය <hesitation> විවිධ වර්ණයන්ගෙන් තෝරාගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට <hesitation> කහ බත් <hesitation> එක්ක <hesitation> රතු පාට තක්කාලි <hesitation> එතකොට කොළපාට සලාද කොළ <hesitation> ඒ වගේ <hesitation> දේවල් අපිට පාවිච්චි කරලා <hesitation> වර්ණයන් වැඩිකර ගැනීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි <hesitation> සමහර එළවළු වර්ග <hesitation> තම්බන කොට <hesitation> සහ බදින කොට ඒ වල තියෙන වර්ණයන් <hesitation> වැඩි වශයෙන් වෙනස් නොවන ආකාරයට <hesitation> ඒවා බැදගන්න හෝ තම්බගන්න <hesitation> පුළුවන් අපිට. ඒත් එක්කම <hesitation> ආහාරයේ <hesitation> පවතින <hesitation> නැවුම් භාවය තුළත් <hesitation> ආහාරයේ වර්ණය <hesitation> තීරණය වෙනවා. ඉතින් <hesitation> ආහාරය වඩාත් වර්ණවත්ව <hesitation> සමතුලිතව <hesitation> නිර්මාණය කර ගැනීම <hesitation> විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුතු එළවලු වර්ග හා ආහාර ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා <hesitation> ඒ ආකාරයට අපිට ඒක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්.